ס'דא אסאך חיות וואס שפילן אסאך מאל טויט, ווי צום בישפיל די אפאסום, ווייל זיי דארפן זיך באשיצן פון אנדערע חיות. סאו וואס זיי טוען איז זיי לייגן זיך אראפ אויף די ערד און זיי קענען אפילו ארויסגעבן א שמעק מענטשן זאלן טראכטן זענען טויט און אזוי הרגעט מען זיי נישט.